Ny andraisan'ny antely anjara amin'ny tontolo iaignana ankoatra famokarany antely. Izy izao agnisan'ny mandray anjara amin'ny fampitombo- fampitomboana atiala. Ohatra amin'izegny satria izy mampa <hesitation> mahatonga fécondation-na flera igny, mahatonga azy ho isy voany. Izy mipetaka amin'ny flera lahiny, izy ave indray mipetaka amin'ny flera vaviny io, vaky i flera io dia lasa voany. Io voany io ave kafa tsy alaign'olo igny no miraraka ambonin'ny tany akeo fogna, magniry ho azy eo. Dia izay no asany, mampitomby- mampitombo atiala.